Kpa aga nuru ekwu bu Ibiala beusala ohia betuma betuya tu ahapua okpola abia omusha Ibekwu amushila Ibekuvu asite olu bezolisi oluzisile ayebia tutumakwo Isisi tutumakwo Isisi tutumakwo Isisi tutumakwo Isisi bita, amusa Ibekwa oren, orekiuole, agweru Azor qweru Ama nekeji odogara kam nekeji, nekeji nekeji nekeji akejikwole aqweruya nuotor nuotor naku nuotor naku atorkwole abideyi neyi neyi neyi ayika till anyisikuu anyisikwole ahapu so ekwu biala beoru achara abido orua norua acharakam nuoru neyisi nu Ikun odogara nuoru neyisi nu-ikun odogara nuoru neyisi nu-ikun odogara nuoru neyisi nu ikun odogara nuoru, so acharakam ano orusi nu. Oruma nekwerusiya neyisi nu Ikun odogara yanhe ne-gweya odogarakam wuri aweya wuri ke Iyari Ijaye omutokiri wuri, anoru, odogara arukwole ke turbom ahapua biaha si ha okochi abidoha bidoruha bidoruha bebere bidoruha bebere arukwole ke kam azinoruha bebere azinoruha aqweme aka naku nha kanesi bu odogarakam biala beka. Bukala azizi yeovuya azizi ye ovuya, abia abea, abaakwuole, aqwua, avara jie engini aqwukwuya aqwukuiolaya avuru yahaa abeyi sha nu hne rakpa ayishikwole nu hne rakpa, abeqwera bido-eken ahadinekea, akekuwla okpo, okpola wuqwakwoi minikam okpola abaliutor abido eaya, ayekwole ahuna nha ayinuomutakiri yeri ahuna nha ayinu-omutakiri yeri aburu ayekwole avuru azire na ahia, arekwola aqweru azuhia nha mimwuri aqwera shishi mimwuri qwera ri so that omutairiyi zizin akpa-akpa akperi nezi akpa-akperi, nezine ba-ch-baa baala baala bala bedina kpa akperi oge ka obu aneyeba wuri beneri anyi newe-hianhakam aneyeba so kpam aneweye neyeba, aneme badu ozane zi akpa-akpa-akperi oha meriya so oge kam duca, abido nu oruaku nuoru nuoru nuoru nuoru nia nta omutakiri qweru neru wuri oziba kpa-akpa-akper nu oro wuri nye-berere Ihena bezile nu-oro-wuri nyeberekam. nyeka yekanuba nu nnebaya jigwo awhi aku so nonhu nmeru so omutakiriba na-akpa-akpa-akperi. Oha meru ogekam dula adina aneyisiawhuanyi Ike ane-agbali nagbali nmanta ahuha amu-takiri yeri sooo Ke nha gbayera kporosisi benere mezina ahia, nsu urunchi nmasu urunchi yanu ohibele nmovuru si ahia nmovuru nmovuru vuracvujitee nha agada nuuru si ahia ziosu nha mayera mesine ham nsu Avamudu, nsu Eligwe mevule yaha nkpo bia begwora kposi nu olu table me-kposile nye bialam nmebita ka Hmmm Arukpa Arukpa Iwaibla-nu-Irin nu-ogwula-nu-Irin bita kam kpam otu rukpai Iwai nu-akpa Iwaila nu-Irin bita kam otu rukpa Iwai nu-rukpa Iwai la nu-Irin bita ka otu-akpa haha nma bita ka nnerea nnekwolea. Haha Aramadu nye bialam nreya otu nkpo nu-ogwu-la-nu-Irin, otu nkpo ogwure La-nu- Irin, otu nkpo ogwu-la-nu-Irin nrekwiya nmm nhakari mmm okwelem.